samdráttur í ferðaþjónustu og erfiðleikar í flugrekstri ráða mestu um veikingu krónunnar segir seðlabankastjóri hann hefur áhyggjur af áhrifum kjarasamninga á jafnvægi í þjóðarbúinu krónan hefur ekki verið veikari í rúm tvö ár stjórnvöld í Sádí Arabíu verða að sæta ábyrgð komi í ljós að þau hafi

bak við morð blaðamanninum í Istanbúl þetta segir Guðlaugur Þór Þórðarsson utanríkisráðherra fjölmargar þjóðir í Asíu eiga fulltrúa á ráðstefnunni Arctic Circle sem nú stendur yfir í Hörpu það sætir tíðindum að Rússar sendu í fyrsta sinn stóra sendinefnd á þingið íslensk skattayfirvöld ætla að fara yfir upplýsingar um eitt stærsta fjár og skattsvikamál sögunnar sem hefur kostað evrópska skattgreiðendur offjár brotin gætu varðað arð eða vaxtagreiðslur til útlendinga sem hafa keypt hlutabréf hér hundrað ár eru í dag frá því spænska veikin farsótt tuttugustu aldar barst til landsins nútímasamfélög eru að sumu leyti veikari fyrir slíkum farsóttum að sögn yfirlæknis á Landspítala komandi kjaraviðræður gætu haft áhrif á veikingu krónunnar að mati seðlabankastjóra samdráttur í ferðaþjónustu og flugrekstri

hafi þó mest áhrif íslenska krónan hefur veikst um ellefu prósent síðan í lok júlí gengisvísitalan er komin í hundrað sjötíu og sjö en því hærri sem hún er því veikari er krónan svona veik hefur krónan ekki verið í rúm tvö ár eða síðan í ágúst árið tvö þúsund og sextán ég held að aðalskýringin sé sú að það er í gangi endurmat á efnahagsástandinu og horfunum

að hægja á í ferðaþjónustunni það hafa verið erfiðleikar í flugrekstri enda hefur olíuverð hækkað mikið frá því fyrir ári síðan nú eru kjaraviðræður að hefjast heldur

kann að vera en það er auðvitað ekkert nýtt það er heldur ekkert nýtt að það hefur verið mikil ólga í verkalýðshreyfingunni og talað um töluvert miklar kröfur það lá fyrir í júlí þegar krónan var miklu sterkari Már segir ekki ástæðu til að hafa áhyggjur af gengi íslensku krónunnar það sem við þurfum kannski að hafa áhyggjur af er hvernig

fóta okkur inn í nýtt jafnvægi í þjóðarbúinu og hvernig

það getur enginn sagt til um það nákvæmlega megum við búast við frekari veikingu krónunnar það þarf ekkert endilega að vera það er ekkert útilokað það fer eftir því hvernig framvindan verður í þjóðarbúskapnum alþjóðleg þróun snúast gegn okkur hvernig fara allt þetta hefur áhrif á það hvernig gengi krónunnar þróast eins og þess vegna er ekki hægt að útiloka slíkt en það þarf ekkert endilega að vera Ólafur Ragnar Grímsson formaður hringborðs norðurslóða Arctic Circle segir að þjóðir í Asíu hafi vaxandi áhuga á þeim breytingum sem eru að eiga sér stað á norðurheimskautinu það þykir einnig sæta tíðindum að Rússar hafa sent stóra sendinefnd á ráðstefnuna í fyrsta sinn ráðstefnan er nú haldin í sjötta sinn á Íslandi meira en tvö þúsund gestir frá sextíu löndum taka þátt Ólafur Ragnar Grímsson formaður samtakanna hélt setningarræðu

í Hörpu í dag hann vakti athygli á því að fjölmörg ríki í Asíu sendi nú háttsetta fulltrúa á þingið það væri

merki um áhuga alþjóðasamfélagsins að utanríkisráðherra Japans sé einn af forsætisráðherra vakti einnig athygli á sérstöðu norðurheimskautsins og benti á að samvinna væri mikilvæg ef tryggja ætti frið og hagsæld á norðurslóðum

sendi í fyrsta sinn stóra sendinefnd á ráðstefnuna og það að mínu mati sætir nú töluverðum tíðindum vegna þess að eins og við vitum þá eru samskiptin

þessar mundir og ef að rússneska opnar gluggann til vesturs núna um helgina þá

að það sé til nokkurs að vinna vegna þess að þeir búa náttúrlega yfir gríðarlegu magni upplýsinga sem hið alþjóðlega samfélag hefur lengi leitast við að fá þá til að deila með opnari og meira afgerandi hætti Anders Oskal er í forsvari fyrir tuttugu og fjórar þjóðir og þjóðflokka sem hafa lifibrauð sitt af hreindýrum hann segir að breytingar sem eru að eiga sér stað á norðurslóðum hafa mikil áhrif á frumbyggja

Guðlaugur Þór Þórðarson utanríkisráðherra segir að stjórnvöld í Sádí Arabíu verði að sæta ábyrgð komi í ljós að þau hafi staðið á bak við morð

á Sádí arabíska rannsókn á hvarfi hans er í fullum gangi í Istanbúl tyrkneska lögreglan hefur í dag yfirheyrt starfsmenn ræðismannsskrifstofu Sádí Arabíu í Istanbúl þar sem síðast sást til

í skóglendi nálægt borginni sífellt fleiri vísbendingar koma fram um að Khashoggi hafi verið myrtur á skrifstofu

og að

hans tengist stjórnvöldum í Sádí Arabíu þetta er mjög alvarlegt mál og þetta kallar á

rannsókn alvöru rannsókn og ef það er rétt að stjórnvöld í Sádí Arabíu standa á bak við þetta þá þurfa þau auðvitað að sæta ábyrgð

og Sádí Arabía eiga bæði fulltrúa í mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna þar sem fulltrúar Íslands hafa gagnrýnt

stöðu mannréttindamála í Sádí Arabíu ráðið kemur næst saman snemma á næsta ári núna er aðalatriðið að það verði alvöru rannsókn á þessu við vinnum auðvitað þessi mál og önnur

í nánu samstarfi við okkar nánustu samstarfsríki þá lítum við sérstaklega til Norðurlandanna þannig við skulum sjá hversu fram vindur en menn þurfa ekki að hafa neinar áhyggjur af því að við munum liggja á okkar skoðunum hvarf Khashoggis í upphafi þessa mánaðar er farið að hafa áhrif á samskipti Bandaríkjanna við Sádí Arabíu eitt helsta bandalagsríki þeirra í Mið Austurlöndum aukinn þrýstingur á stjórnvöld í Washington að bregðast við virðist nú vera farinn að hafa áhrif á Trump forseta

nokkrir af stærstu bönkum heims eru

í eitt stærsta fjár og skattsvikamál sögunnar

hefur kostað almenning í að minnsta kosti ellefu Evrópulöndum jafnvirði nærri sjö þúsund og og fimm hundruð milljarða íslenskra króna minnst átján evrópskir fjölmiðlar hafa rannsakað alls um

hundrað og áttatíu þúsund blaðsíður

Stanley j p

Bjarni Pétur þetta virðist teygja sig

víða um Evrópu en hvað með Ísland já rannsókn á þessum brotum hefur staðið lengi lengst í Þýskalandi og þarlend stjórnvöld reyndu að stoppa í götin bæði tvö þúsund og tólf og tvö þúsund

þau fela í sér að hlutabréfaeigendur lána hver öðrum hluti í bréfum stórfyrirtækja og blekkja þannig skattayfirvöld og láta líta svo út að eigendurnir séu fleiri en einn og því fær allur hópurinn skattinn endurgreiddan það má líkja þessu við foreldra eins barns sem sækja um barnabætur

upphæðirnar geta numið milljónum króna í hvert sinn en og hann segir að huga þurfi að arðgreiðslum og vaxtagreiðslum til félög í eigu útlendingu geti fengið fjármagnstekjuskattinn endurgreiddan og skoðun skattayfirvalda snúi að því hvort erlenda félagið sé til málamynda til að geta þegið skattfrjálsar greiðslur héðan og náð með þeim hætti tekjum úr ríkissjóði á

Sonja Ýr Þorbergsdóttir var í dag kjörinn nýr formaður b s r b Sonja hlaut áttatíu og sex prósent atkvæða eða hundrað fimmtíu og átta atkvæði en hennar Vésteinn Valgarðsson tuttugu og fimm atkvæði Sonja hefur starfað sem lögfræðingur

í tíu ár og tekur við formennsku af Elínu Björgu Jónsdóttur stefna b s r b til næstu þriggja ára var mótuð á þinginu Sonja segir að fyrsta verkefnið sé að fylgja því eftir að stytting vinnuvikunnar verði að veruleika hún segir að ójöfnuður sé að aukast og á næstu vikum verði kaup og kjör rædd kjarasamningar flestra aðildarfélaga renna út í mars það má segja að forsmekkurinn af kröfugerðinni

gagnvart stjórnvöldum hafi verið mótaður á þingi b s r b en gagnvart viðsemjendum þá er ekki komið svo langt það er ljóst að stytting vinnuvikunnar er mikilvægasta málið að mati okkar félagsmanna það er sú krafa sem við munum fylgja eftir hvað sterkast á næstu dögum hvernig þá auðvitað er það undirbúningur fyrir

en það hafa líka verið umræður um að það eigi einfaldlega að breyta lögum til að stytta vinnuvikuna úr fjörutíu stundum í þrjátíu og fimm og áttatíu prósent þarf af fyrir fólk sem er í vaktavinnu og án launaskerðingar um níu milljónir eru á kjörskrá í Afganistan þar sem þingkosningar verða á morgun í skugga síversnandi ástands í landinu lögreglustjórinn í

héraði var myrtur í gær og þar hefur kosningunum verið frestað þingkosningum í Afganistan hefur ítrekað verið frestað fimmtíu þúsund her og lögreglumenn eiga að gæta kjörstaða talibanar hafa lýst andstöðu við kosningarnar og hótað árásum á kjósendur um tíu frambjóðendur hafa til þessa verið myrtir en óvissa er um framhald á friðarviðræðum talibana við Bandaríkjastjórn eftir árás

héraði í gær þar sem valdamikill lögreglustjóri var myrtur og yfirhershöfðingi Bandaríkjahers og NATO í Afganistan slapp með skrekkinn hefur kosningunum verið frestað um viku mikill áhugi er

um níu milljónir hafa skráð sig á kjörskrá og ætla sér að kjósa jafnvel þótt það sé ekki hættulaust Landsréttur staðfesti í dag sex ára fangelsisdóm yfir Sveini Gesti Tryggvasyni fyrir líkamsárás við í Mosfellsdal í fyrrasumar

sem leiddi til dauða Arnars Jónssonar

sveinn Gestur hefur nú fjórar vikur til að ákveða hvort hann óskar eftir leyfi til að áfrýja málinu til Hæstaréttar miskabætur til aðstandenda Arnars voru ýmist hækkaðar eða lækkaðar en þó í heildina lækkaðar um tvær og hálfa milljón fjögur sveitarfélög á Austurlandi hafa samþykkt að hefja formlegar sameiningarviðræður og er stefnt að kosningu um sameiningu fyrir lok næsta árs síðasta vetur var

kannaður í sex sveitarfélögum á Austurlandi öllum nema í Fjarðabyggð og Breiðdalshreppi sem nú hafa sameinast í Fljótsdalshreppi og á Vopnafirði var áhuginn lítill en á Seyðisfirði Djúpavogi Borgarfirði eystra og Fljótsdalshéraði var niðurstaðan jákvæð þar bjuggu samtals tæplega fjögur þúsund átta hundruð manns um síðustu áramót eftir óformlegar viðræður hafa sveitarfélögin fjögur samþykkt að stofna samstarfsnefnd um mögulega sameiningu það ferli sem er núna fram undan greina möguleikana sem eru í stöðinni og jafnframt greina þær mögulega neikvæðu afleiðingar sem geta komið fram reyna að lágmarka þær og reyna að hámarka kostina

en fyrir hundrað árum að sögn yfirlæknis á Landspítala í dag er öld frá því að spænska veikin skæðasta farsótt tuttugustu aldar barst til landsins spænska veikin geisaði um heimsbyggðina

árin nítján hundruð og átján og nítján hundruð og nítján og talið er að fimmtíu milljónir hafi dáið af völdum hennar fleiri en talið er að hafi fallið í fyrri heimsstyrjöldinni veikin barst til Íslands með skipum skömmu áður en styrjöldinni lauk og breiddist út á ógnarhraða það veikist þarna kona um borð í þessu skipi Botniu og hún kemur í land og hún hittir hérna fólk á förnum vegi og og það smitast þannig að

hratt um Reykjavík á þessum tíma bjuggu um fimmtán þúsund manns í Reykjavík sem var lýst sem draugabæ á meðan veikin geisaði það var enginn á ferli atvinnulíf í dvala og barnaskólanum breytt í sjúkrahús því

herjaði mjög á börn lagðist mjög þungt á ungt fólk fólk sem alla jafna stendur pestir af sér um fimm hundruð dóu hér á landi rúmur helmingur í Reykjavík og brugðið var á það ráð að jarðsetja fólk í

er þetta tiltölulega ljóslifandi

um þennan viðburð heilbrigðisyfirvöld hafa lengi undirbúið sig fyrir mögulega heimsfaraldra og ekki vanþörf á því Magnús segir ekki spurning um hvort heldur hvenær sá næsti skelli á fólki hefur fjölgað mjög mikið síðan kemur á móti að við höfum betri tæki og tól til að greina sýkingar fyrr við höfum upplýsingatæknina

höfum við mjög vel upplýstan almenning sem hægt er að ná til

nú stendur vetrarfrí grunnskólanna sem hæst af því tilefni er frítt fyrir fullorðna í fylgd með börnum í Árbæjarsafnið um helgina þar er hægt að sækja ýmsar fróðlegar sýningar til

eina vinsælustu sýningu safnsins komdu að leika

leikið sér með allt að aldargömul leikföng á safninu er líka

ungir sem aldnir geta brugðið sér í ýmis gervi þá verður boðið upp á nýsteiktar lummur í Árbænum alla helgina veður helgarinnar

sjá það helsta í íþróttafréttum kvöldsins það er Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem sér um þær

úrslitin réðust í unglingaflokkum á Evrópumótinu í hópfimleikum í Portúgal í dag íslensku liðin börðust um verðlaun

n b a deildinni í körfubolta í gærkvöld og úrslitin ráðast á heimsmeistaramóti kvenna í blaki í Japan á morgun þetta og fleira í íþróttafréttum hér á eftir

samdráttur í ferðaþjónustu og erfiðleikar í flugrekstri ráða mestu um veikingu krónunnar segir seðlabankastjóri hann hefur áhyggjur af áhrifum kjarasamninga á jafnvægi í þjóðarbúinu krónan hefur ekki verið veikari í rúm tvö ár stjórnvöld í Sádí Arabíu verða að sæta ábyrgð komi í ljós að þau hafi staðið

blaðamanninum í Istanbúl þetta segir Guðlaugur Þór Þórðarsson utanríkisráðherra fjölmargar þjóðir í Asíu eiga fulltrúa á ráðstefnunni Arctic Circle sem nú stendur yfir í Hörpu það sætir tíðindum að Rússar sendu í fyrsta sinn stóra sendinefnd á þingið íslensk skattayfirvöld ætla að fara yfir upplýsingar um eitt stærsta fjár og skattsvikamál sögunnar sem hefur kostað evrópska skattgreiðendur offjár

brotin gætu varðað arð eða vaxtagreiðslur til útlendinga sem hafa keypt hlutabréf hér hundrað ár eru í dag frá því spænska veikin farsótt tuttugustu aldar barst til landsins nútímasamfélög eru að sumu leyti veikari fyrir slíkum farsóttum að sögn yfirlæknis á Landspítala næstu fréttir okkar eru klukkan tíu í kvöld í útvarpinu nýjustu fréttir að finna á ruv punktur is þessu er lokið veriði sæl og njótið helgarinnar